Evalo lyandje ngaye ondi hole okuli dhana pamwe naa negumbo yandje, andi landelwa ngaa okanyama ngaye tandi otha, shaashi ngaye ondi hole onyama nayi, andi otha ngaa onyama, ngaye andi pewa ngaa tandi papa telwa ngaano opo ngaa nduuve kutya aye, ondili mevalo lyandje lela, ngaye andi pewa ngaa no- noka ngala, shaashi ongala oho ngaa otshima otshi nyanyudhi nditshi, sha wetshi tala omwenyo gohe ogwa nyanyukwa ike, noho natango ngaye evalo lyandje, okuli dhana, ondoole tandi lidhana ndili megumbo, ngaye mwene mwene poku kala kwandje kandi hole andi lyi dhanene pondje hegumo, shaashi ngaye omuntu ngu ndasimaneka kutya, ondi hole megumbo lyandje nayi, ndi limo ngaa kutya mevalo lyandje nena ndji, nditsha ngaye nena ondili mevalo lyandje ngaye okanona, tate naanona silindje itale otshimpwiyu naanona, siliindje otshimpwiyu ngaye okanona. otsho ndoole oku dhana evalolyandje ngaa, nena itandi longo tsha <hesitation> Andi kala ike nda mwena. aanona taya telekelendje ngaano, he tate ta othelendje ngaa okanyama, teka ningi wala nawa nawa, ngaa teli, kandi hole iikuki, iikuki aye, atshi landwa tshili shaashi ondina ngaa anona, aanona oye hole iinima itowe, ngaye okanona ike shaashi esiku ndono olyo nda valwa ndishi, maala oko kutya meemvula dhiya payife onda koka, iikuki oyaanona ngaa, ngaye andi ningilwa ngaa okanyama kandje mpee, nuumeya, omeya ike ngaa goko pomba ngo, ogo ike nda zimaneka, shaashi ngaye omukelesiti, kandi hole iinima. ndi landelwe ike omalovu aye, andinu ike uumeya wandje wa talala wuli mpeya noka nyama kandje kafa kaningwa nawa, ngano esiku lyandje olyenda nale nawa nga, natango nge ta tshiya poku tyapula evalo lyandje, andi pandula tate kalunga omupombanda ngu eli pombanda mpo, andimu pandula shaashi Okwa thiki thandje peemvula odhindji lela, okuza ngaa ke- ke- ke- kepipi etshona sigo okeemvula dhi ndili payife, onde tshipandula lela, na pandulwe lela, shaashi otsha pumba omuntu oku thika keemvula ngashi dhi ndili, natango andi tshu pandula, andi pandula aanilonga pamwe nangaye, oku dhana evalo lyandje, ohaya dhana lela. ohaya ningilendje iinima iiwinayi, ngashi nda dhini okutumbula omvula ndjino evalo lyandje ndi nda dhana olyo lyimwe lyomo mavaloinandi ga mona nale, uuwanawa mbu ya ningilandje, ngu goka ngala ngu gokakangala, ngu goka leke goka leke, ngu gotshikuki gotshikuki, otshimaliwa shino ihatshi popiwa nduno, aantu wu wete kutya aantu yena ohole, <hesitation> ya silandje lela otshimpwiyu mesiku lyevalo lyandje, notandi tshipandula lela uunene, natango nge tatshiya kevalo lyandje, esiku ndono nge tatshiya kiilonga Ohaya pendje ompito ombwaanawa opo ndi dhane evalo lyandje, iha ndii niilonga ohandi longko ike akuti nena owuli mevalo lyohe, ino longa iilonga oyindji, andi longo ike nande etata lyowili, kwaa kuti inda kegumbo nena owuli mevalo lyohe, owa pumbwa wuka, ngweye okanona, owa pumbwa wuka vululukwe ngaano, opo wuka dhane evalo lyohe nawa, natango andi tshi pandulile, shaashi, ngashi ike shi tuli kiilonga <hesitation> aanilonga pamwe nangaye oya talndje onga meme gwawo, oya simanekandje lela, tsho otsho homono nge tatshiya mevalo lyandje keshe gumwe okwaala ike ngeno okuli nangaye, keshe gumwe okwaala ike ngeno okwa papa telandje, aya fuka thana ike, ohatshi kala tshuuviti thendje nawa uunene shaashi ondi wete kutya ondili naantu ye holendje, tsho otsho ondaala ya tsikile ye holendje, ngaashi ye holendje haya ulu kilendje ngaashi ye holendje, haya ulukilendje ohole shi ndili nayo, uunene tu nge ta tshiya mevalo lyandje. oha ndikala nda nyanyukwa uunene moku ya tala Shaashi keshe gumwe oha kala ike tii yolitha, omutima nditye andiya ndiya yambulepo, ngaa ngaye okanona, payife oyaalaike, keshe gumwe ohati ike oh aaye, meme se otwaala ike, gumwe ngu tati meme ngu tati, yambekelwa evalo lyohe meme, yambekelwa evalo lyohe kanona, payife kiitshi ike kutya, enyanyu ohali kala olindji nayi, kiitshi ike kutya, keshe gumwe okwa kuthandjeko ike nomukalo gwe ngu akutha ndjeko nago, nde ondi tshi hole, tsikileni, naa tsikile noku kala taya dhana evalo pamwe nangaye ngaashi yetshi ningi omvula ndji, andi andi hi tothamo lela, shaashi omvula ndjino okwali omvula himwe, homwaa dhishe nda dhana evalo. ndele ohali omvula onyanyudhi nayi nda nyanyukwa mevalo lyandje mwashi nda ningilwa, okutya okiilonga okutya okegumbo, kegumbo hilili nduno, tate gwandjetu aye, evalo okwali lela eli longekidha lela nawa nawa, ndee naanona shi yeli megumbooye wete lela kutya, keshe gumwe otati ike otshikuki shiya <hesitation> tate mpa wakutha otshikuki shiya ka talepo natango, otshikuki otshaanawa, atshiti okwali nduuva ohole Ndji nda ningilwa movula mu, okwali ndaningilwa evalo ewanawa nayi nayi ka kuna we